wa yi jateminɛ'a mu a dia <hesitation> bera cruru mibin ama se tua plasi ji mu beso be ya a muyɛ si mu a wio oyi ju wio to wia ma se tua plasi ji beobenɛ mu nafa a nucozo sura sura to wio ma se han plasi ji ma tete